طبعا أول شي لازم إنه يحافظ على صحته وأكله وطريجة الأكل ونوعية ال <hesitation> الأكل، وبعدين يعمل تمارين، طبعا التمارين اللي أنا أرشحها له وهي تمارين ال- المجاومة، وهي التمارين هذي اللي تجوي العظلات وتجوي ال <hesitation> جسمه، وتجوي الأربطة في جسمه، فبهذي الطريجة يصير جوي إن شاء الله.